A' makuy ulaak' ajchay chaya mentikej u- ujanal umentik <hesitation> junp'ee sopa aj chaya junp'ee sopa a' makuy je'lo' utz'ik muk' a' winikoo' <hesitation> ixch'upoo' hasta paal mo'nokoo' ma'lo' ti'ijoo' u- u yantik muk ti'ij.